Hu nu jun kukaye iho iho kucho ndude iho kuka plastico iha ye'e njunua tuña chin kun ya'á ndae ujun nda na akujun aku kunekuenu, atuku kaña'a chi ian chiñendue kenguen uun ujun nduva'i, ndide ke'en.